اللي ميقدرش يركب طبعا في الاول لازم يركب السنادات عشان يحافظ علي التوازن بتاعه، يبتدي يشيل سناده من السنادتين، ويبتدي يشيل الاتنين في الآخر، عشان يبتدي بعد كدا ميبقاش عنده الرهبه ان هو يقع لان لازم يتغلب علي خوفه الدرجه الأولي ان انت لازم تسوق عجله وانت مطمن ان انت تتغلب علي خوفك، لو اتغلبت عليه هتسوق كويس.